Kolumbia hi <hesitation> an boruap. <hesitation> Omdan hi amak emhema. Kum tira hian alum fakav <hesitation> ke min <hesitation> azia tsaurean. Kum le hola hian <hesitation> an nijuan. <hesitation> Klasik hi an ngauni veletua. <hesitation> Rua tepo kle atachin pokani. Kum top lam nea hian alum tsaushet seda. <hesitation> Kum top an khaar hian alum te emem trin alaunin. <hesitation> Kolumb Chile hi ramseitakadia vaak hian <hesitation> an boruap tehi ainang laulum emema. <hesitation> Ram khada omma anise an kopui unazir hian an boruap dondanteh. An ruatuidondanteh. An nisa dondanteh le. <hesitation> An klasik hun tehi ad ang nga brechat trinane.